نحب نحتفل بعيد ميلادي مع الناس اللي نحبها <hesitation> تكون يعني بسيطة، منحبش ظوظاء، منحبش <hesitation> تكون حاجة زيادة، بالعكس نحب يعني نكون <hesitation> محاطين مع الناس اللي نحبها، والناس اللي يحبوني، إن شاء الله يعني ديما محاطة بيهم.